Pooɗowel puuseer nafata ko laɓɓinde nokku. Tawi nokku o ine tuumni haa teeŋti so tawi ko puuseer woni e nokku he, fuɗa puuseer o haa laaɓa cer.